Budaya Prancis a so na nai negara ndia sila dede'a na ala pake dede'a Prancis. Bo ma hatoli sila sodan na boe o sopan, bo ma hatoli sila ala talalu lanea hatoli ndia te basas samal la. Bo ma sila lo hatoli so na nonok ka sila ka'an ma fadin na. Boe ma sila perayaan esa boe o Natal a.